Biby folo haiko zany manomboky amin'ny hakelikeliny jusqu'amin'ny habeny. Le manomboky amin'ny vitiky zay, tantely, lalitsy, faraky, voro, akoho, gisa, vorotsiloza, bengy, aomby, trozo.